Hooni ñaaki wonhen ñaakiiji njiiɗaa fuu ɗi ngon hoore, so ɗi ndoga yaade. So ɗi maati danse, gooto marsinan kumpa gooti ɗii. Won hen duu ɓowɗi kañun en duu ndillan noddondira. Jonkaa daabaaji noddondirooji banngal kuunaali.